Ñamaerambueve jokuae ñee omombeuvaereta o teko omombeuvaeretare iparavikiretare yave jaereta tenonde oyapoko <hesitation> oyapoko kiraitako imiarivae mbaereko imiaritavae mbaerako oparandutava jare kiraitapako ipuere <hesitation> mbaenunga tekoko omoroijatavae jokuae jokuaeko jaeretaipuere omae